Tow tlakana yaanjay kaka’vwa’aray takumadugu yaa yaamargi dar dar vwa yaa’yumargi dar darvwa tow alahamdullai suraa titukwa tnakana vwa aray ko yaa margi muktra kwa de’a ya’a margi alahamdullai abia ko mug mushibi yaye mokona gutrakwa dea margi emta killing tnakana gumzuradar sirmimmay momdu kulba girta simay me kugaa bara miyaye suraa kugaabara guda wiajidar darta mwalagae kuma alahamdullai akwa jiri kikta tra tiye yegi ti jedi kigta si kigta walwala tnaka na margi ya’a margi maktra ja’a alahamdullai gadaa sukum sir simwae guda kilba abia emta simmay ko mushibi tu si ata sisir siman akwa yaa vwa kuma tdabiu nur vwa mak sidi dar yekay sidemting tdakana nigan dar yekay maksin sirsiman’wa miyan darta singa tucheay sutdae meeso sura kugabaran darta mwalagae kuma mugunu kana yigan’yaa aa. Isia vigi tdenae yimzir edde tdenae ballema yaa kaka margi wa, vwan wa dartanu kaka yaa emdu tuka emzurama deyi miyaye sura kuga bara darta mwalaga disemting vwa disemting vwan katura’kwa iday margi ka trakwa iday margi lakan muk kurtu tra ma yedda kadara gamtsuda’kuran walaahi daradaa siakwa’daydarmamae datran najae vida kawa dan ijadi hausa’aray tasiakwa mulmaa’ har kamdu killi mola kamdu nadir kajar yeydura dar aray mimiyiadar aray ninigi darkurtu mwa darkurtu mwa emdir mulman mug tra dukia dar tukan miso dartukan darta kiraa gode chin sabohaka yaa margi yan deyi alhamdullai margi mokona gumusulum makan de muk sudaa mama kugtra yaye kuglaa wi musulum kuma’ngae tansi’ngu tu che stdeae saboda haka yaa akwa yari gaba daya tinigi alahamdullai musulum arochin amaana daryeke amama kug traa ya musulum mugnu kana gu musulu, kwa darta sinyae tnakana gimzir hudadar saboda haka alhamdullai.